ما ادري والله المكان اللي نشتغل فيه شركه كبيره ومليانه نوافذ في كل شيء كل شيء فينا فينا نافذه ,هناك نافذه النوافذ الكثيره ,وايد كبيره جدا يعني ما ما حد يضاهيها نوافذ كبيره صدق كبيره جدا جدا يعني في كل مكان.